Ku'u puy myaj kuwobëp, ku'u xëletë myak awojmukëp, mëxë kuwobëp, puy myak awojmukëp t]ëjkmyaj nëwobëp o ku'u t'sa myaj t'sabyub yëyë ajtyë dun.